Fajiram hiye ban marori be hako falere nange, hiye ban marori ban be hako guburo asera bo, hiye ban nyeri butaliam be hako boko.